<noise> warna kohori, warna bulo, warna kotu, warna koraci, warna fika-fika coma warna dadu, warna balao, coma warna soklat. <noise>